Amin'ny karazana fandroàka ndraiky misy karazany maromaro fa le aroa fôgna le aiko malôha araiky amboa dia, amboa dia agnaty ala fôgna ahitavagna azy zany; avakeo i <hesitation> chien de salon iziny an-tragno avakeo fotsy volovolony avakeo izy foy hely.